Ha chichijan kua nanduku natuja, inuu tujuan nunatu ján chandukutu nda ndandukunatu ján ho onre kuni tu tautu ján ha tuxhetuu luvari kuenta nuu ukutu akueti ndakuechichi kutu chinaketu, ndakena tuketunguina ngutu nanguta ngutu chichi luchi, jan kuando nandukutu lutuu nandukutu llanda ni'í natuu, anda nii ngudutu nanjuana nii tunanitu nanito ndomoto nanitu tundamatu jani nadvatu tinukutu yatuu jani ndunu ihó, kua tau chichijan ndava tu kuandu uun nani natuján kanuu natuu ndavatu jaya'a ndavatuu uño komi ucho no'o chichijan chí ndachini kangutu yaniku kangutu ján ja notuu atu tanonitu ndakakutu nokuaka nondenitu no'oto, kuaniko odon nduteña kuenta ha nutuján ikatuu kuan niko ochotojan nudavatón ján unito ketuu ditá ketu onodomi iho ndomo chichi nakue chichi ngutu. <noise>